Goljanen dib yeede yani innineni laf kas ishaa underground. duubi goljanen mara gudda innini uttale rawotet manif akas isha yenan laf qoteta laf qotete ili bines dibin hindargini in sunuman survive vaa aminen man yenan duqeen lilla duqen naf isa faitii yani duqqefa innin won akasi sun hinfedaa maana duqenen kas gangaleta dub duqefan is qar qartii naf isa sun goga isa sun.